أكيد نسبة مية في المية راح أختار أكون ثعلب، لإني منبهرة بالثعالب، تخيل يكون عندك إستطاعة تكون مكار وذكي، وفي نفس الوقت ما نك خبيث، لإن الفرق بين المكر والخبث شعره ها فيك تكون جد مكار، وجد ذكي ، وتخطط وتساي وإنك ما حدا يعرفك، أوف والله عجبني الفكرة.